rúmlega þrjú hundruð aðgerðum á Landspítalanum hefur verið frestað undanfarið ár vegna manneklu skorts á legurými eða vegna bráðaaðgerða sem gengu fyrir einn af hverjum fjórum starfsmönnum hjá Vinnueftirlitinu upplifir einelti eða ofbeldi af hálfu stjórnenda sérfræðingar segja að neyðarástand ríki á stofnunnni tveggja mánaða friður á

hefur verið rofinn eldflaugaárásir hafa gengið milli

Ísraelsmanna og Palestínumanna og hætta er á frekari átökum sprengjusveit Landhelgisgæslunnar

um hundrað og fimmtíu kílóum af dínamíti í Njarðvík í gær aðgerðin er ein sú umfangsmesta sem sveitin hefur farið í kænska og ágætis íslenskukunnátta einkennir góðan

gott kvöld þrjú hundruð og fjórtán aðgerðum var

tólf mánuðum vegna manneklu skorts á legurými eða vegna bráðaaðgerða sem gengu fyrir meðalbiðtími eftir aðgerðum styttist en er þó enn allt að tíu mánuðir biðtími eftir ýmsum aðgerðum á Íslandi er langur þrátt fyrir að tekist hafi að saxa nokkuð á biðlistana undanfarið ár og meðalbiðtími eftir öllum tegundum aðgerða styttist er biðin í flestum tilfellum umfram viðmiðunarmörk um ásættanlega bið að mati landlæknis lengst er biðin eftir en þar var meðalbiðtími tíu mánuðir síðasta september þá var meðalbiðtími eftir

og um sex mánuðir þegar kom að

biðtíminn er að styttast og það er að þakka fyrst og fremst frábæru starfsfólki og dugnaði í læknum og

og öðrum og sömuleiðis samstarfi við heilbrigðisráðuneytið við Sjúkrahúsið á Akureyri og líka við Heilbrigðisstofnun Vesturlands er ásættanlegt að fólki þurfi þó að bíða í þessa mánuði það er auðvitað alltaf markmiðið að enginn þurfi að bíða en það er eðlilegt að það séu alltaf einhverjir verkefnalistar sem fólk þarf að bíða eftir landlæknisembættið mjög hart á þau þau markmið að ná þeim markmiðum þrjú hundruð og fjórtán aðgerðum frá október í fyrra til fyrsta október í ár vegna manneklu skorts á legurými eða vegna bráðaaðgerða sem gengu fyrir til að mynda þurfti að fresta áttatíu og sjö

fjórtán

þrátt fyrir að biðtími styttist það er auðvitað mikið átak í gangi

draga úr frestunum á aðgerðum við erum sömuleiðis að skoða hvernig við getum keyrt betur saman

stöðug vinna í gangi við að bæta þetta mikil ólga er meðal starfsmanna Vinnueftirlitsins sem saka yfirstjórnendur um kynbundið áreiti einelti og ofbeldi forstjóri eftirlitsins segir að óánægjuna megi rekja til nauðsynlegra skipulagsbreytinga og uppsagna til að rétta af rekstur stofnunarinnar félags og jafnréttismálaráðherra skipaði forstjóra Vinnueftirlitsins Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttur í desember hún hóf skipulagsbreytingar ásamt því að breyta starfskjörum sem samkvæmt heimildum

fréttastofu kom starfsmönnum í mikið uppnám Kristni Tómassyni fyrrum lækni hjá Vinnueftirlitinu og staðgengli forstjóra var

sagt upp störfum í maí síðan þá hefur enginn læknir verið starfandi hjá Vinnueftirlitinu sem samkvæmt lögum skylt að hafa lækni í þjónustu sinni með sérþekkingu sem tengist starfinu síðan í

vor hafa minnst tíu starfsmönnum verið sagt upp eða þeir hætt í svörum Hönnu Sigríðar við fyrirspurn fréttastofu segir hún breytingarnar nauðsynlegar til þess að færa innra skipulag stofnunarinnar nær þörfum nútímans óánægja við slíkar aðstæður sé fullkomlega eðlileg stjórnendur hafi skilning á því og unnið sé að því að bregðast við henni sameyki stéttarfélag velur árlega stofnun ársins þar er Vinnueftirlitið fjórða neðst af hundrað sextíu og tveimur stofnunum og mælist ánægja og stolt hjá starfsfólki sérlega lítið

í kjölfarið var ákveðið að ráðast í dýpri könnun á innra starfsumhverfi hanna Sigríður lét fyrirtækið Líf og sál

í september og voru niðurstöður kynntar fyrir starfsmönnum um miðjan síðasta mánuð GRAFÍK þar kom fram að einelti mældist rúmlega tuttugu og fimm prósent ofbeldi átta kynbundið áreiti þrjú komma fjögur og kynferðisleg áreitni eitt komma sjö prósent hátt hlutfall upplifi starfsandann ekki góðan og sjötíu og fimm prósent hafa orðið vör við baktal gagnvart vinnufélögum nafnlaust bréf var sent á fréttastofu þar sem farið var ítarlega í óánægju starfsmanna hjá eftirlitinu í bréfinu segir að staðan sé sérstaklega

enda eigi Vinnueftirlitið að hafa eftirlit með ráðleggja og hjálpa öðrum fyrirtækjum þar eru nefnd dæmi um framkomu yfirstjórnenda í garð starfsmanna og fullyrt að karlmönnum stofnunarinnar finnist þeir verða fyrir kynbundnu áreiti hanna Sigríður segir að allar ábendingar um slíkt séu teknar alvarlega búið sé að samþykkja nýja viðbragðsáætlun sem taki á tilkynningum

hún segir það mikilvægt að starfsmenn nýti sér hana ef þeir telji á sér brotið á einhvern hátt

sem fréttastofa ræddi við um málið í dag segja ljóst að neyðarástand ríki á stofnuninni þá staðfesti Árni Stefán Jónsson formaður

að mál Vinnueftirlitsins hafi komið á borð stéttarfélagsins það hafi sérstaklega verið vegna skerðinga á starfskjörum og

átök milli Ísraelsmanna og Palestínumanna eru hafin að nýju eftir tæplega tveggja mánaða frið eldflaugaárásir hafa verið gerðar á víxl og nú síðast féll einn

í árás Ísraelsmanna

þessi sjón hefur ekki sést í Gaza í næstum tvo mánuði en þarna sést þegar ísraelsk herflugvél varpar eldflaugum á vopnaframleiðslu og herstöð

var svar við eldflaugaárás Palestínumanna á suðurhluta Ísraels þar sem eitt hús skemmdist en ekkert manntjón varð þó að skemmdir hafi verið nokkrar

einn maður og tveir særðust þar voru ummerkin einnig nokkuð greinileg og ljóst að þar skemmdist meira en aðeins aðsetur

síðan í byrjun september en Palestínumenn og Ísraelsmenn hafa barist þar mikið undanfarinn áratug ekki hefur komið fram

hvað varð til þess að Palestínumenn létu til skarar skríða núna en Palestínumenn hafa mótmælt vikulega síðan í maí takmörkunum Ísraelsmanna á veiðum sjómanna í Miðjarðarhafinu Hamas samtökin segja Ísraelsmenn bera fulla ábyrgð ef allt fer úr böndunum og það er það sem sérfræðingar óttast að gerist núna og að stríðsátök hefjist enn einu sinni

Landhelgisgæsla og samstarfsaðilar fjarlægðu úr gámi í Njarðvík í gær starfsmenn fyrirtækisins kölluðu eftir aðstoð í gærmorgun þegar þeir tóku eftir því væri farið að líta illa út í kjölfarið hófust umfangsmiklar aðgerðir sem lauk á níunda tímanum í gærkvöld þegar efnið hafði verið fjarlægt rýma þurfti nálæg íbúðarhús og loka götum á meðan á aðgerðum stóð en um hundrað og fimmtíu kíló af

voru í gámnum þetta

kemur alltaf upp öðru hverju óvenjulegt við þetta er þetta magn og staðsetningin þetta er með stærri stærri verkefnum sem við höfum fengið og sérstaklega út frá þessum

þegar dínamít er farið að leka er farið að svitna og skilja sig þá er það hættulegt ber að umgangast af af virðingu kosningabaráttan er komin á fullt í Bretlandi boris Johnson ætlar ekki að ganga í bandalag með

eins og flokkurinn skoraði á hann að gera leiðtogi skoska

þjóðarflokksins vill kappræður um sjálfstæði Skota aðeins eru þrír dagar síðan ákveðið var að kosningar yrðu í Bretlandi tólfta desember flokkarnir eru hins vegar strax farnir að setja sig í stellingar og það gerði Brexit flokkurinn í gær með tilboði til Íhaldsflokksins um að hætta við

þessu var fálega tekið af forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga Íhaldsflokksins skoski þjóðarflokkurinn ætlar sér stóra hluti leiðtogi flokksins sagði í ávarpi til stuðningsmanna sinna í dag að Skotar væru á krossgötum sem hvorki Boris Johnson né en báðir hafa verið á móti sjálfstæði Skotlands framkvæmdir við endurbætur á veginum milli Þórshafnar og Bakkafjarðar eru nú í fullum gangi barátta fyrir bættum vegi allt frá því Langanesbyggð varð til við sameiningu árið tvö þúsund og sex hefur verið krafa um bættar samgöngur milli þéttbýlisstaðanna í sveitarfélaginu Þórshafnar og Bakkafjarðar þar á milli eru um fjörutíu kílómetrar og stærsti hlutinn malarvegur um Brekknaheiði og Langanesströnd endurbætur á ríflega tuttugu kílómetra kafla standa nú yfir sveitarstjórinn í Langanesbyggð segir uppbyggingu á veginum eina af forsendum þess að hægt verði að styrkja byggð á

á Bakkafirði hér hefur verið vondur malarvegur mjög lengi

hér eru tvö þorp í Langanesbyggð eða byggðakjarnar sem er sem sagt Bakkafjörður og og Þórshöfn og í rauninni hefur varla verið vegasamband á milli þannig að þetta hefur alveg svakalega mikla þýðingu fyrir sveitarfélagið íbúar í Langanesbyggð hafa í áratugi barist fyrir því að vegurinn hér fyrir aftan mig verði lagaður

nú sér loksins fyrir endann á þeirri baráttu þessi hluti er í tveggja ára verkefni og í beinu framhaldi á svo að fara í Brekknaheiðina sem er heiðin hérna á bak við okkur

sem er yfir á Þórshöfn og ég reikna með að það taki tvö ár þannig að eftir fjögur ár verður þessari áralöngu baráttu lokið já en þá tekur bara eitthvað annað við dæmi eru um að tryggingafélög í Kaliforníu hafi sagt upp

tryggingum hjá þeim sem búa á hættusvæðum vegna skógarelda nýr eldur kviknaði nærri Los Angeles

í fyrrinótt og nær yfir ríflega þrjátíu ferkílómetra svæði nýi eldurinn heitir Maria og brennur

Paula vestan við Los Angeles um ellefu þúsund manns þar og í nágrannabæjum hafa þurft að yfirgefa heimili sín tvö íbúðarhús hafa brunnið það bætti svo ekki úr skák þegar kviknaði í endurvinnslustöð í

þorpinu í gærkvöldi svartan reyk lagði frá stöðinni sem jók enn á

en það er fleira sem fólk þarf að hafa áhyggjur af en loftmengun og eignamissir tryggingafélög hafa afturkallað tryggingar hjá um þrjú hundruð og fimmtíu þúsund Kaliforníubúum sem teljast búa á hættusvæði við það eru margir ósáttir dæmi eru um að fólki bjóðist trygging á fimmföldu verði frá því sem það borgaði áður og yfirvöld segjast ekkert geta gert án þess að lagabreyting komi til og á meðan sér ekki fyrir endann á eldunum í Kaliforníu í það minnsta geta slökkviliðsmenn ekkert sagt um hvenær hægt verði að ráða niðurlögum þeirra mjög hefur dregið úr áfengisdrykkju á Grænlandi og er hún orðin minni en í Danmörku sérfræðingur í forvörnum á vegum grænlensku landsstjórnarinnar óttast þó að drykkja aukist á ný eftir að bann við áfengisauglýsingum var fellt úr gildi alkóhólismi og neysla kannabisefna er stærsta einstaka

á Grænlandi og helst oft í hendur við ýmis félagsleg vandamál og andleg veikindi þetta hefur slæmar afleiðingar

mörg börn ungmenni og fjölskyldur þess vegna hefur verið lögð áhersla á að draga úr drykkju

þá var innflutningur á áfengi tuttugu og tvö komma tveir lítrar af hreinum vínanda á hvern íbúa fjórtán ára og eldri í fyrra var innflutningurinn aðeins sjö komma fjögur lítrar á mann svo vel hefur tekist til að draga úr drykkju Grænlendinga að fyrir átta árum varð hún minni en drykkja Dana í janúar í fyrra voru áfengislögin hert til muna og byggðist það á tillögum frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni

ný landstjórn ákvað að auka frjálsræði

og í júní voru lögin afnumin þannig jókst á ný aðgengi að áfengi sýnileiki þess og markaðssetning

þess og markaðssetning

verkum Guðjóns Samúelssonar húsameistara var opnuð í hafnarborg í Hafnarfirði í dag á sýningunni eru teikningar ljósmyndir og líkön af byggingum Guðjóns ásamt ýmsum tillögum sem ekki urðu að veruleika og þar er Ingvar Þór Björnsson fréttamaður sýning er sett upp

öld er frá því að Guðjón lauk

Guðjóns Samúelssonar húsameistara

grunninn af skipulagi bæja og

alla daga nema þriðjudaga og ókeypis aðgangur komu saman á sjöunda Íslandsmeistaramótinu í skrafli sem fer fram um helgina góður þarf að vera snar í snúningum og hafa gott vald á íslenskri tungu að sögn skipuleggjenda fjölmargir Íslendingar þekkja og spila það reglulega en skrafl hefur notið sívaxandi vinsælda með tilkomu

íslensks

þar hafa um tuttugu þúsund stofnað aðgang og þúsundir Íslendinga

daglega skraflfélag Íslands stendur fyrir Íslandsmeistaramótinu í

á tveimur dögum sá sem hefur flesta sigra á bakinu að tíu umferðum loknum sigrar og verður sá þarf að hafa gott vald á tungumálinu

kænsla líka góður kostur

vera þegar ber ekki saman um hvaða orð eru góð og gild má orð andstæðingsins mótstjóri flettir orðinu þá upp í bók og ef það ber ekki árangur er hringt í dómara

út í bæ sem leggur endanlegt mat á orðið þrátt fyrir að því er virtist afslappaða stemningu vantaði ekki keppnisskap í

bara ekki séð annað eins og í dag er hringt í dómara á nokkra mínútna fresti er biðröð eftir dómaranum og

eða eitthvað slíkt nei hann lagði niður tvö orð sem ég véfengdi af því ég er

og þau reyndust bæði ógild og þá fóru þau af borðinu og það skapaði

til að ég hefði hann að lokum Gísli og Gísli glímdu gíslatöku

þurfa þó ekki einungis að þekkja tungumálið vel heldur er einnig gott að vera afkastamikill og skapandi

í aðalhlutverki á tónleikum söngkonunnar Ragnheiðar Gröndal með Tríó Nordica í Hörpu á morgun tökumaður okkar Grímur Jón Sigurðsson kom við í í miðborg Reykjavíkur í dag þar sem hópurinn var við æfingar á efnisskrá tónleikanna eru meðal annars lögin sveitin milli sanda ó borg mín borg og lag Megasar spáðu í mig en það er einmitt sonur Megasar Þórður Magnússon sem á morgun er útlit

átt yfirleitt fimm til tíu metrar en hvassara við suðurströndina skýjað með köflum en bjartviðri bjartviðri norðan til og dálitlar skúrir eða él við austurströndina hiti núll til fimm stig yfir daginn en vægt frost norðaustanlands Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum það var nóg um að vera í íþróttum í dag eins og venjan er um helgar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um íþróttafréttirnar hér á eftir spennan var mikil í Olís

í blálokin dramatíkin var mikil hjá toppliðunum

City í enska boltanum úrslitin réðust á heimsmeistaramótinu í rugby í Japan í dag og Íslendingar voru í eldlínunni víða um heim þetta og fleira í íþróttum hér á eftir rúmlega þrjú hundruð aðgerðum á Landspítalanum hefur verið frestað undanfarið ár vegna manneklu skorts á legurými eða vegna bráðaaðgerða sem gengu fyrir einn af hverjum fjórum starfsmönnum hjá Vinnueftirlitinu upplifir einelti eða ofbeldi af hálfu stjórnenda sérfræðingar segja að neyðarástand ríki á stofnunnni tveggja mánaða friður á hefur verið rofinn eldflaugaárásir hafa gengið

milli Ísraelsmanna og Palestínumanna og hætta er á frekari átökum sprengjusveit Landhelgisgæslunnar

um hundrað og fimmtíu kílóum af dínamíti í Njarðvík í gær aðgerðin er ein sú umfangsmesta sem sveitin hefur farið í kænska og ágætis íslenskukunnátta einkennir góðan segir skipuleggjandi Íslandsmeistaramótsins sem er haldið í sjöunda sinn um helgina